Lau amagai pauma lauekai efua auga, first deo epagamaimai puo amai alao kai leu pinauga auga deo fa megamegapenia paisa puo lamegamega efua laue, lake auga lo'o lapaga imega lapaguaua efua la'amuamu fei lafia efua, efua lagukipo tsi laefauka efua, e'u famili tai foama tsi lapeniii efua auga, ke la start fei lakainaga, gau <noise> akafau e'i tsiapu laikua. E'i tsiapu laikua efua. fea amu lafia aifa amu lafiopui efua pinauga lapipenii. Efua aifa amu afii efua lai alao umai efua akoko apinauga. Afa'a lafaunia puo o'o la'umia efua afegai kina eagaukae auga, aufo laupea laoge, foama lafia lamai ufuai laoge efua kina eisapu auga ke akoko uma akaikiagai apa apinauga. Akaikiagai lapinauga efua ke lapainii efua ake alao efua feii laoge efua, feii aoge efua ainoino. Ainoino ma'a lafia efua agaukae amai ke gae uma alogai ke still lagakugaku ke aniani pugu. Aniani pugu efua, ke lau afakuau family akaikiai safa gaina afuga kefeu. Kefeu puo mafe kafaunii mafe ke'ima, ke aisa afuii feii afuii ga puo ke l a'afeni apea gome famili alogai auga lau first born puo kepainiau apea afu aisai, aisai efua afu a'maka efua afu aogeii efua amue amai, ke gapigapi gakugakuga ganinagai ke still lakapa paisa pugu. Ke lakapa efua aniani efua auga ke lai akalai amai pagua, amai gaina ke iopoga mo. Keagai mo ke emai famili mo <hesitation> famili akaikiai puo mo keagai fou apiaugai, ke amai uma keaga gae safa afakuau block ao kepeniau lau gau afuga puo ke age lakoko ke still, pinauga iopoga mo. Gae mafe lafauga, ega mafe lafauga efua ke lauekae efua afu maka laoge efua ke lakailai lapea. Lapuapua auga aufo laupea lauka, foama lauka efua ufu la'upi. Ufu ao la'upa efua lau lapea, lapea amai amaimai pagua apealai, ke pagua ega laomai kainai gapigapi ganinagai kai still fei afia, laoge efua laufele lau akafau eufele efua efua ke lagukipo lagakugaku pugu. Koga lagauga Aupuga gagauga lafia lamai kai o'o lakopia, laifapii kai foama felo lagakuga efua. ke e'u famili la'afeni lakoaua lapenii or isagai nextdoor neighbors keagu puo foama lapenii. E'a ipafe fou agu puo foama lapenii or lau ogofoina papieu puo foama lakoaua lafia lakailai ke ogofoina lalao. Lalao ogofoinagai, ogofoina lau inau foama lapenia, efua lamue lamai ke afakuau safa ogofoina <hesitation> keaga niegai eagu malele afugai eagu puo ke lalao malele afugai ega aguagu laisa efua foama lapenia ke lamue lamai. Lamue lamai, e'ai lagu ke ifia pinauga lakapa puo ke lakailai ifia lalao, lalao ifiagai, lau ifia deacon kepamiaisau puo lalao ifiagai ifia pinauga lakapa. Ifia <hesitation> ifia alo lapakaikaisa efua ke lamue lamai ke ago ae gapi koa auga ke la continue pugu, ke lakailai pugu. Lakailai pinauga gaina pinauga lakapa, ke foama anina lani papiau ao foma mapenia laoma auga ke foma lagakuga ke lakailai papiau gaina lalao laisa foama lapenia. Lamue lamai ke famili akaikiai ealogai puo <hesitation> ke au agao isafaga eagu puo ke lakailai isa ega lalao foama lagakuga lalao isa foama lapenia Laisa isagai faigai lamegamega magogoga lauga ke lamue lamai ke iopoga mo ago ae gapi ke lakailai famili ao ega lalao. Famili ega lalao, lalao ganinagai kai deo ega pinauga lakapa puo ke isa egai deo ega ifa gae laifania efua lamai auga epagapigapi. Epagapigapi puo ke lagu <hesitation> lagu kipo efua ke lau ifou gau e'u famili fofouga alogai ke lafiapi ke pinauga iopoga mo lakapa. Lakapa la'afeni agu, ague kai papiau agao malao maisa eoma deo ega pinauga gagauga lapealai deo ega pinauga akaikiai auga gaina pinauga lakapa puo lapealai <hesitation> ea alogai lakoko papiau laisaii e'i aguagu alakoa auga lapalagaini gaina lakapa.